A ahanya allahamdullah thufe are ghi, thay thum ka moura simghi tika thuferra neneghu, gadama dadi kladar wa, thufera thum ghi, jaga are matiya are allahamdullah, kushe ka mur simaɗarge, ija murye ijan mashallahu ma murgha ka mur pey silaka ija mur adama mur are aduwa mura sin thufee mur thu laka, kama ka thufe apamo siluko tika itika hankalawi thufe apano are ghi sada kiwujir wakow sada gaɗa wuri mawa, thufer shan kabon kam jam umdu duk, ɗukh wako gada wuri kana umda sumninawa, mm emo ahenya zaman si shan kobo apano neghi tisir suman tika sira munyeh kaɗa ko thyhɗi kanda thuwa akoyimi kamda nlhahn are ghi, amma thufer kushe thufe ta zhayna adiwa, lakatai, yalon, matiya sighi makirghi kinuwa laga tika jaga ma wai ti uwi ka jasim yaye jar gaɗai ti uwi ka. Jasim yaye jar gaɗai tika kuman. Ahenya allahamdullah ija mor aduwa aɗuwa yaye nvoh peɗio tika silaka umɗu mo aka ɗuya, amma kamvu wury ija mor ko tika adurira yenegan muran ma mur jumbadar him yhakur, me mo thu’fera kamura sim thum gan jadin siye iya mur ka siy chakir sukar know, sukara murgha sukar kukuddughi iyah mur arw ka ka jara tai thum ka mura wurighi, tika dau ɗawan, tika kum a nyahune ghi, kanah a kokuddu ghi kamdu tai alaga kamdu nagu tika kussheri matiya <hesitation> ko kuwa matiyara amdu thuwnna ko kadal, kammɗu chuna laga ka ga simne tika mal uwine ko thaka gata thuɗa gula ɗaga me mo thufera thuman chumba thufera neneghi jara lakataighi, neneghi yaye lakataighi, suthukurne chumba apanow ma, kamdu minɗin alaga taka sukar min jaw, min jauw anthakk ghi jaye ka dagudi mal uwinan a. a, mal thuh <hesitation> kagu chuw kum ayheku c anga ulli molara tajaɗan maja tai alamgu ko thufe kum ma gathay thuwa, thufar kum ma gahuy, thuwa, jara jagara kagu wurighi jan silaka ta ijaɗaran idi kam ɗa ha ɗar tha, me ko kitanu tige stach jara jegara kagu warighi ja tikan ta ijanan, moɗugun. Thufen madi kaga sim yaye jagre gadai tika nera asiru apano are, asim sham kobah are, shan thu’fun ma amma jour gadai, myudima sahluma ya an ya a sidi taja ka neneghi yaye cha kiri dunoughiyaye ya a gadai tika wa zuhkumma a ya a goda chin aka tambi har ka a siɗi ya a mo sir ɗunou huw are silaka area, zhuna are shan neneghu souro ijan uva mor tra umma neneghi umzuhra a sin thufur shank oba tika thufur apano wan darom jaɗa zhiya tiɗunou ko kuwa ti iji rathahwa memo thufura thuman jumba thufe madiso suɗa kurnewa yanda ka ta siye iya guwa ma yanda ka ga ta gaɗi siɗan wa, kura sigh mori morira ini are kana gupe are u wanwghi dondi are gada gadiwa sakanal yayeh ma allahamdullah, you ɗaye thu’fe aran ma neneghi yaye yan kita uwi ko a are yaga are, matifa are lakatai are neneghi soure yan jati thufu thi allahamdullah yanga suɗɗaraye, thufur zamanghi summah suɗɗarage, thufur zamanghi summah kita henya kigadu sida nan beya samo ghaw wako madima ako ja ɗarran aduwa sha kaboh aran ko ya wul metha yemi lakataighi kaguh ta na shan konah bufu thufu yaye ney lakatai bugu ɗugulan ghi, lakataigh itima chi yanva kita simue kigadi suɗɗa nan chimba shan koboh gan ajiɗha. Tika sukar adugu yaye, tika sukar anɗaɗaha yaye tika sukar ma <hesitation> ahuyaye mavi yaye beya lakata gumak me uwine tika sukar madiyaye ko ita sinnne kametha tuw, jara jigahi thayne jigan jan ja chamba madiso jigan ja mo kuzugu sihan ma ata ijanda umma umda aran kuɗɗa tajadi jigagre kawurigan si ɗango ɗango ta ijan adi, yau thaye ta sichi ija umdam ka ga wulnege, matigayeh kage siko, modugun molara ta jadi kaja daye alaguhko thaka gata thghydah golanɗa kagah san <hesitation> thufunye thayeh thufunan ma kala makire, kagu kaye, sara ka a sim ka a khla ija a gadi tika ɗurira neneghi allahandullah thay umdi ka chayaye jaura ka ja tanga dan wazuhra neneghu ta cha ma jada gadi jauwa thufu ra kaguh smin ta ɗan sichi ijaga amma yazura ka jara sim gah adi me mawa afa mo mihma alada wam anna thu’fura thu mghi ga sime lakatai, ga sine jaga, ga siyye matiya, siguh mahkirghi umdugh bey uva a bohdah pediyayu mako waiyaye simmi, amma jara ɗarakeyahi undu ɗokɗuk wako ada henyawa. Neneghi kaga nadar ma jara ɗatunow amma mwa tachiri gan ja ti thufa mur sukorghi nengabai, nenanbillah sukar madiyaye sukorghi ma uwi taiya ko sir sungiwa makir kiya nuwalagaghi ar akiri thur maɗiyaye umta sunkamiry undan tahh umma kana sithufu dama ga are sir baffr batti shan kaboh ga are <hesitation> yan madima uluwai kan a diwa thufu ghi markirghi yeneghi yaye yan matin ana mamdi tanai ka thah dako beya ga nai lakatai tika matiya ba jigaghi neghi tithufu ɗa amma kana sida moghi are yan ulawai kajawa, zaman na thuman iya dada ae aram yan da jaram sura ka jar summam ma ya an ya a tauwiwa, kushera ka jar sumaran ma ya an ya a ta uwlwa, afdugoni are dugokchan are, kushan kalan han ya ɗachi ya an nera ka a si uwi, ka a heyan ya tika a jadi, yau thufu ra ka ga wurighi moumora dar ma gadi moumora kiya nuulagu nar thufur a takochin gan, thumba thufur upanora neneghi moumore thufur jigawa, thufur lukataiwa, thu’fur matiyawa kiya nuwalaghi, sikaga sumne gaga suɗɗan, kaya siya imilaka megatai gata pega haye sai sa iyemi, salaka kaga sidi ko chua ngah henya si inga, kaga ciy ma duga whnm ko manjigul gata viɗi ta a u’ kamɗi mo alaga ga heya siinga ga tra a daku. Mal uwina, mad thug ma adiko ga thar ta kir gusum sim suthanal laka, kum aran yaye gata mo mintija thufir lakatai tika jaga ba matiya ar nura waiyaye jarra ɗara abiyam jar ja ɗi dum siya dar kuma ka jar kilba thufa zaman ga aran a la mur dachi kanegan muran ma mur ta uwi ko th’fur ga aran ka mur la bara kamda si nala mur a shekwuɗɗ tika ahenyayaye suko gghara ga muuri a yaghi ya ardi udir a ra tajay agou are wauj thu’fu ko ma ɗiyaye ya ta siyyah, thufura ka a labar ta kuran gan yan jati thu”fu ki tukomaa ar ja thufu aron thufu zaman yan madiso ya a jachi ama thu’fu thum gan ya’an nega ti thufa a anna thu, far zaman gan ya a tatukon. Mawa ka neneghi kuran tika sukorra a bun er abohighi ɗachi ka negan iyaa umɗara ta namur are ka grr bana chinna mur tika lakadai ba kushe, ba matiya, modur kusheghi ma maiyay mola ra ta jadan maja daye alagukow tha, ka ga ta thigɗath gulan ɗagu thayecu u la mu jayagara ka ga wulghi ja kuzugu ka si han, ga ta ɗah modugun, ga ta mo a a kuzigre agoghira kam ɗamo ako ija umɗaghi shan oi mo faoɗac thigh ɗachi ka negan mar tikunnow umdara thum are, tikunow umdara thum are, umdara neneghi tasiɗi are ka gir jadi, thufur jaga are plakatai are matiya are ghi jan ghi jara si ija muba shankabo aran. Dunura ka gir ta uwima chamba nega ma moɗugu ma jangorin ma miyaye ka gir mo kamndu mi alagre kagre gadia shiguthat ma gra ɗa chiewa amma thufera nenegeghi maɗima aɗi sira thawa shankaboghi thaka temi neneghi ka ngha heyan tasa parthu yaye thara zigaran sikita ijaga amma lakatai areghi tintisiguɗt ki heyan ija neneghi sorau mema yaɗa gadu, memo ghadima sahlumma jadih thufuren mur muran mura a iɗiye danboa gan mur chiline, umdima beya a buladai ka anchihu mako kusheghi tisirsimme, ah neneghi kamdi si abirne ko kamdi suwa kamda mo negh kamɗa mo nanda amma ya an neneghi yaye beya ya an kushegah are matiya ga are jiga are yalam are ghi negha tehsirsumma a, ɗachi kanegam wai yaye unɗan kajan gaaɗir sukarghiye kokudu, minjau, <hesitation> at undathtka are gasih ka <hesitation> gou are shan sukorghi sukarra ziyaɗara kab thuai thuah ga aduwai sukar kumma beya kumman.